<hesitation> La cerniera a serv per tiré sü e giü le maie e al e faita cun dë dent, ën ganciu, ün inizio corsa e ün fine corsa e pöi a ie sia për le braie chë për le maie che pi grosa për le giache